Mbɨatɨre yayemongueta yaiko yae mbaetɨviko jaekavi esa esa yandepɨatɨave yaiko yae ngaraviko yande yanderete jaekavi esa ipuere yaru yande yeɨpe mbaerajɨ, jaeramoko yayemongueta yae yayemongueta ikavi ikavi rupi aniara marätu yaiko ikavi yande yakuata jokua jukurai